Meleni boh nlogham nyar kenkene <noise> nan dobo non nogho khin tong yamba nan nnabi ma nyar kenkene, ban mu nken mudo na nyar khi keni minang a mi yereyi, ɓoh ntonghan yi yamba ya wawuna ning minang khin kene mudo na, ba mun keni mudo na nkyah kur toleh mu nyu kuri, ɓoh nshakli bamburum ba nwawu na ɓoh nshakli bamburum ba nwawu na ɓoh ntursam ghi mu yin ghi mu ying paghe nmagbiya kun dah nnabiya ma nkyomawun, ya misari ba parawun, ɗukusun nya tukhe, nya ɓom bamu iyar kuri tolo, ɓah tukla kunan, yara wawuna ka tah bam bamu yirin kur tlo, amma ɓoh nbalkum ba ɓoh nyong ntelang ya na ma ya a dukusum iya tukliba mu nyar ur ghi a koh, ɓa ɓamu pillih mushi khi gabbam, saidai ka tel wuni nȝhur Na ya gabban, amma ɓoh a magho kun kyoh ma wun ya lela ɗukusum nya ɓom bamu nkur ghi mini, nkum a yen toh ya tah na bam ban a bandi ni dagha, nwawuna boh keneang kuram, ɓboh nwawuna fwa a nȝhere udo nari na nnabiya ma mbongsang sai kyo ma wun, boh nȝhere mudo na tol minang kamba nwawuna fwah yebe a ghi kogho kin pilli gyam, ɓoh npillam kin yu nabi yamba na yamba nbongsang fa ba mun kene mini, ɓamburun ɓana mu kumniya ta a ya wo ki’ah wane ayawo kiah belagha ɓura, yamba hing ɓele ɓamburam ɓado nari <noise> ɓoh in wawuna ami kene mu ɓari sa ɓoh mpillam, mun mmallam bina ba shakli bandi, ko yanzu nyaba waru mu ɓoron, <noise> ɓoh nyaban a waru mu ɓoron mu dona ɓi kene tusi minang Nan ɓag babur nan yabe na kam minang a ba mu barah nkewi tolomini tebe mele ni mmalang ba shakli nzhere, ɓoh nfwang nkuran na fwan-fwah na yur lidua wo pagh kuro yam pagh kuroh wo ghu kuroh mu yiring paghni, pagh ghu kuroh ya lullulo ba, pagh ghu kuroh yar mon ba, ɓoh aya pagh ghu kuroh ɓoh nya wo mono a i ghi kuroh ini ni kur ba, the ni ɓamburum nom ɓoh ɓamburum yu’ah a tutuh ni girhi yo ma, ma na nag aba nay a gabe ma, ɓoh a yuah ma ya sugh ɓolo, <hesitation> a mi kene nzumza mu yanzu mu sa ya ke ni yamba kawai ya punisum, ba mu ya kene dom pip a mi nzumza ɓoh ya ga ghiri ɓoh, ya kgah be ma, ma gaba muni muso ken, ken, ken, ken, ɓelo ɓirnba toh ɓamu kene luti nayo yakam, pikhem ma ya gab ɓari ma ya wuni yi ni tum toh ɓah pagh mamgha toh mani ɓamudo na kimmoh na yingla ɓakuna mi, ami <hesitation> ami nzum zah ɓakun mudo na kuma ɓoh a pagh manang ba na yu bahyo ni konoh ko kuma ma nah ɓa kun ba, amma ɓoh a dobe kulun kuno yani woloh Kuno ya wo yar ɓamburum boh a tele ko yen ni yimbo toh ya mumna nunge dobo nzumza, ami ghu kuro mu a ya na pa ghe ko kuma a mi kene mu ya kenni, ɓoh ya kyah bini ba yimbi ma ya kene shakli lah ri ba ka wawu ɓah makkun ba, makkun mi mid om pip ya mi ghi ba shangme ah mpurawun, ya lela, dukusum nya tukli leh leh wo nghem ka nde toh yara tah na ɓoh a nah wuni yo a makkun ba a mi doho mu nzuza toh dom pip ghi mu paghni aya nungho yere ɓaliyo, ghi mu nzemza yere, yar makkun yar inghsiuru ba, mu su bongsini lah kullung, a muri nzali kullung su ɓira wo mono, su bira wo lughai muru, su yara ɓambmum ko yenni ya sum amma mele ni a nzumza mu su ya ni. Lughsi muri yankam, ɓoh ya gab yimo, kuh yimboo lute sai maghebo sai ihate na nah ma iya wo man deh, iya poroh ri a be, toh mah ba, su lopi muri ki su dob mogho ɓoh nlogham a bani na kunni nya marinewo kin logh ni ghi kyah shagarda boh mɓirawo mdong mu yin mu’ahni kin ya kehu zong ki ɓah mogho yuah luteh iya wo babur ɓoh nmanghan bi kun ɓoh ilute a dun yiri wawuna tele yiri wawuna fwah yuah yu ki tolo ke tol minang amma ɓoh mmaghbi ku ba, ko kuma ɓoh i pille nzummi ma ɓoh, igabe minang ni nah ma yie, ni luto the man muri ɓalang the mu yana pureh a kunang moh ba na gab lidua birah amma ɓoh aya wo wolo, aya makkun, ko ɓoh a ya kenene a nzali, ko ɓoh aya kuni ni kuno yo ni kuloh ya kum na bamu yak kuno, toh ba yimbi su pur wun su lopu mun murh ki su dob mogho. Woh munisum mele ni a wawu makkum ba, a wawu makkum ba. Boh ya gab ba nyimbi na ya luto, boh ya bal kunkullung ma bwa na bwa a luto da na kasari na pilli mushiga, na a ya gabniyo ma oh ba muko ni kullung de. In shagli yi ba, maba. Su pag wun kokari, ko bwa wawu ba paga yanda ya pagni, ka wogh ma yanda ya pagni ka wogh ka kun kullung mudo na a mi makkun, woh nyagi <hesitation> nyimbo yuwa mele ni ma nghabi kuni mugws na na mini in bira woh mugwa, boh i yuwa ma na ma wa nghabi mugu shindong na namini a bira woh yi, amma boh libi boh i wey na aya pak kokari, muni ya tôl nyinsi tasa mogho na muni ya nghayi, ya nghayi ni gi pak man? Bora i yuwe ni zongi a nghayi, ba aya yel man? Ya yuni ni beh ya ûi a bira woh kokari, a mundonari. Gumu ya pakni kawai boh nyin boy awe boh aya who yi shindong na ngabbuga boh birah ba shagle bira wa. Kagan bira yankam bora boh igabe pabbe bizah ki birah wob gimi yi lamni ni loghe pebh bizah boh ipabe bizah mini n iyi tigh ngori a bizah tigh mun kenghe ye boh itighe na yi tiigh mur bizah boh itighe mur bizah na iyuni n iyi kene na yi tol <hesitation> mun ndel mini ni yoghbisum na su niseh bijeh ni morogh na su niseh na su nuah na su nong tulo. Mun yun loghni kin gabyi kamba ki nna na kai boh kagam mini yankam gummu borah yin ugh ni gummu borah yi nnghabisum su nuni mini mele ni bih ni bele mud oni yoro nugh ba. Amma mele ni ya nugh ya tunno who kaggo ba, ya nugh ya tuno who nyinboh mu na in lissi mereng musuwun tarehh ba, aya li gyo kareh yogh nonoh su peni bah nyinbi